Dicimm ca ij nun song bravo a cucinà. T'aggia dicere 'a verità. <hesitation> Essendo napoletano è anche nu poc nu scuorn sta cos. Io certi cos 'e sacc fa e certi cos no. 'Na cosa ca vuless imparà assaje a d''a fa è 'a genoves per esempio. Secondo me p' fa 'a genovese nun 'a, nu 'e 'a sapè sul cucinà. 'A tenè pur cinquant'anni d'esperienz dint 'a cucin. Pecchè è 'na cosa incredibile. Ceh va cotta ore e ore e ore. IJ m'arricord che quann er piccirill venev 'a cas 'e nonna mij, stev tutt content. Quann 'a nonna stev bona mi mettev ancor a cucinà 'a genuves, m'arricord chella genoves ij m' 'a sognavo pecchè stev due o tre ore a cuocere, a cuocere e a cuocere. Nel frattempo tutt quant murevn 'e famm ed è 'na cosa incredibile pecchè pò 'a ricett ca facev 'a nonna, nisciun chiù 'a sape fa. <hesitation> Eh sarebbe molto bello riuscire ad imparare quella ricetta.